okay pezira ole en ogho zazra ha ekovy ziva bhe ibe amem obbo uru obho odual inol ghen dão kua abhogh ghia omnum obo idi tari ibbiin ibhoghol gha to obbin ubho, ught oghal nenii beleni po ubhogholoma bo bho matugh to egbolon mobho ilhoghol gha ta asighini ande obho asigo iraany the kar ta aghini amun aten, oogh, leedio pronuum ipa bhe irol kezo bho ana na poghol oghe akom, na kuemi gha rooy obho ididi ezira odual ezira ulaes gha mi gha maar ugumugh ohe oveet asi gho asamabebl udam pe pabho p iral iskooy gha rooy obh roo gh keekesa urizigh, kedi esibhabhaemaay naer aar olo umoghonyar is ma mayn hbhaedum mime zeey rooy amunr bha obhiln pa ra zigh kads ara gho̱ asumabobh mu saghe me rugho no boghogbe mi kir to miom ar gho ibha igho no liom tar dian obho mo ghmemi aloor obho. Kiki ara zigh obho no nwii yogh, ologh eedi ughol ari ezigh igbogh arooy aar obho idighi obho keghe egbogh arooy ne tugh fer ara ama cedi re ohba na lezy gha mokpo olo ineghe, obho <hesitation> ezira obho odual obho ezira obho odual obho eziva no lecy gha molapo pro nobirogh fa arudum ineghe rooy obho po ana nasegho mikaang asa ale unitelligible edian obho ezira nole obro, i didi obh ezour heey ghar kar kar ito úmin, esibha no bery aridian ara be rkeeny eelian abekeeny obho to le bho ara ighe asumabobh to bairogh ari ighe amabobh na ringhi okasny cedi olaona gho keeli to the ogho karoghe bho omiin, omiin, no leeyogh wezo uteeny teeny ezo lav odighi akona iolo okar odighi ami ulogomio, na razigh obho nabimugh rooy obho <hesitation> utu omiin ezo ogho̱ abrabatoh ala maar mu asi, esibha ami kiom ma kal kun inki amaarilucy obho ezira no leeyogh obho ideny che meedian obho ighuemighe ezira bho to ming oleeyy aridian olo oru baghatni talour ezira aridian bho nemoglo zira mi baghami ne muneen.